Huɗo hecco, oolol, boɗewol, danewol, <hesitation> ɓalewol, purol, bulabulawol. <hesitation> Ɗun kaa, nooneeji kaa, a wiyan hiɓɓii. Ɗii kaa ana haani heƴa.